عددهم والله كثير مرة، أكثر من خمسين واحد أو ستين واحد، كثير مرة مرة، أشوفهم والله إني معهم كل يوم، <hesitation> كل يوم مع بعض مجتمعين مع عيال عمي، أما عيال خالتي مثلًا في الأسبوع مرة، في الأسبوعين مرة، كذا يعني، بس أما عيال عمي كل يوم مع بعض، <hesitation> وطبعًا كل بيوتنا جريبة من بعض فعشان كذه كل يوم مع بعض.